Masiŋ poɗoowo tuundi ko masiŋ lomtiiɗo fittugol, ittude puuseer, e tuundi e nokku. Ɓuri waawde gollireede ko e tappi. So tawi tappi ma ene fuurɗi, ene waɗi puuseer keewɗo, a huccinan hen tan, henndu yalta fooɗa tuundi ndi e puuseer o.